Ny karazagna raha mangimagnitry tiako ampiasaigna avy avy amin'ny faritry jiaby am'zao tontolo zao zaigny ôhatra ry kanely, tongolo lay, persily, paprika, jirôfo, lavany de sakaitany regny.